P’aggiustari un cannolu d’acqua chi perdi prima s’havi a capiri lu problema. Po’ esseri, pi esempiu, na guarnizioni e allura è na cosa facili, basta c’un tinagghiuni svitari lu rubineddu e canciàri la guarnizioni. Poi po’ esseri na cosa chiù complicata e, allura, ascutati a mia, chiamati un funtaneri, ca essennu mastru d’acqua, v’aggiusta lu cannolu senza piniàri e nta picca tempu.